لا تحبطي يا عزيزتي، حاولي تستغلين هالوجت في تحسين سيرتك الذاتية، وتخليها أكثر مميزة، وبتبحثين عن فرص تطوعية وتدريب عشان تكسبين خبرة، ولا تنسي الشبكات الاجتماعية فانضمي لجروبات ومجموعات في مجالك وتلجي فرصة أكيد للانضمام لأعمال أخرى.